बिल्लो घरपालुवा जनावर हो । घर पालुवा जनावर भया हुनाले बिल्लो घरतिरै बस्तो छ । प्राय घरभित्रै बस्तो छ । घरको रेखदेख अद्दाइ लागि पाल्या हुनो छ । घरको रेखदेख भन्दा पनि घरभित्र रहेका मुसा, किणा, फट्याङ्ग्रा माद्दाइ लागि बिल्लो पाल्या हुनो छ । बिल्लो घर पालुवा जनावर हो । नानो हुनो छ । किरेमिरे हुनो छ । किरेमिरे भया पन यिन्ने एइगिलाई एइका झिक्कै बेफाइदा छन् । के छन् भन्यापछि बिल्लो दुध मात्र खानो छ । एइगिलाई अब गाई भैँसी नपाल्या ठाउँ, नपाल्या घर त एइगिलाई दुध अरु ठाउँबाट पन खोजिबट ल्याउनो पड्डे हुनोछ । वापछि यो कसो छ भने बिल्लो मान्छेसँग बढि घुलमिल हुने हुनाले मालिकसँग बढी डुल्ले हुनाले उहीका काखीमी बस्त निको मान्नो छ । काखीमी बस्त निको मान्नो छ । त्यहीबेला तइका हणम्णा र्वाँ झड्डा छन् । किणा अथवा जुम्णा पण्या हुना छन् । केही फोहोर लाग्या हुनो छ । तैका मान्छ्या हणम्णे झाना छन् । यहीको बानी निको हुनैन । एका ठाउँलाई घोटर्री रनो छ । एइगिलाई अब एक यो जनावर भया हुनाले एइको भन्या हामी बुज्झाइन । कि त एइका संकेत मात्रै थाहा पाउनो पड्डो छ । संकेत थाहा नपाया बेला यिन्ने भन्या था पाइनैन । एक यो चोर हुनो छ बिल्लो । जे पन घरम्णा सामान वाँपछि दुध दही छाँई सप्पै चोरीपन खानो छ यो । त्यही भएर यहीबाट जोगिनु ।